و الله التركيز على السعاده الشخصيه ولات اهم برشه من انو المساهمه في المجتمع في وقتنا الحالي خاطر <hesitation> قد ما تقدم للمجتمع باش تلقا روحك فلخر معملت خت شي دونك <hesitation> الواحد يركز على سعادتو الشخصيه يبدا هو فرحان <hesitation> شعمل هو في حياتو يوميا فرحان ميرقد كان ميبدا راكز و معناها راضي على لي عملو يزي فيه لبركه